Истифодаи дронҳо дар ҷанг баҳсбарангез аст. Аз як тараф, онҳо метавонанд талафоти инсонро коҳиш диҳанд ва дақиқ амал кунанд. Аз тарафи дигар, онҳо метавонанд боиси марги ғайринизомиён шаванд ва масъулиятро ношаффоф гардонанд.